ايه وقت نكون وحدي نحب نلعب الشطرنج على التليفون، اللعبة تخليك تفكر وتخطط، تحاول تكون خطواتك مدروسة باش تربح، نلقى روحي نركز كيف نحاول نفكر في كل حركة ونخطط للهجوم والدفاع في نفس الوقت الشطرنج تعطيك نوع من التحدي الذاتي كي تربح تحس بفخر صغير كأنك حليت لغز.